Bean mei nom tea vahio ean toro sisira vamata rakoha a aba to rake nomaan tea vahio. Tea ma moon ean toro tara ean toro tara sisira o mata paku tea otei, aba a hevhevee ge a aba sa hevhevee naana, a aba to kahi kikira nom vaan teo vamuri na beam ma vahio ge a aba to sa ante haana tea kikira vamata van. Tea mata paku teve ean toro sisira vamata eve a aba va tea rake moon ge a aba to ante koa tei be upehe koa nom van. Eve ama taba to ante koa tei be upehe oa nom van. Eve ama taba toro sisira an to bera rakaha nana. A ma moon <hesitation> a tea ma otei toro sisira bona moon va to nata tea vasisio a moon to kahi baitono a hino tea ma taboo teve ge a tabae to tara bata o mata paku teve. A moon a rakerake otei ge bero otei ge paku vosau. Toro nata vamata rakaha ni bona. Bean me rakaha nom tea vahio ean toro tara vamata rakaha eh tabae teo vamurina ean tome ma vahio bean toku bata ni nom a aba bbean sa pa sisira va mataa ha vee a popo team repa hata. Tome ma as asun nom a vaan ge tome ma paku binbin minana bona ma moon bean tei koa nom bean toku nom. Mea taba bera ean toro sisira va mata rakaha a aba to rake nom an tea vahio. Ge a moon to kaokahi nom a vaan a otei orepa nao tei vaha mmi mana bona ma meha otei to sa mata haana. Nomana bean tara berobero aba beori vahio venei, a popo teori sa mataa haana repa tavus teo huum to kahi vak vakah riori. Orepa kaokahi bona vahara baiko, vahara baiko repa bera ni bona peha koa aba topa kikira ri nana pari e iaa ge tetee. Ge kahi kao kahi bene iaa orepa ma tei mi bene iaa, to sa mata haana. Vahara baiko toro pura va mata ma mi bene sina riori ae tama riori mea bera taba bean mei nom tea vahio ean toro sisira vamata rakaha a otei ge a moon to rake nom ann tea vahio. Eve to kahi paku nana a popo repa mataa ge ahiki ta taba ta hata pa tavus teo va murina.